كي التيشرت سهل جدا ،سهل جدا، أول شيء خلي المكواة تسخن على درجة حرارة مناسبة للقطن، كون عادة على درجة حرارة متوسطة، بعدين حطي على سطح مستوي زي لوح الكي ،أو الطاولة، خلي الهوت التيشرت كويس عشان ما يكون في تجاعيد من الأجزاء اللي فيها تجاعيد زي الأكمام واللياقة، مرر الماكوى بحركات مستقيمة للأمام، بعدين نمشي على باقي الأكمام